ये लगावजो से कलिन है। तेटुक हमें पहाड़ी मुझे मेट बोलू। सेई टायर बरुक बोचाओ। जो मेहमान आओ से तिनुक डी बिछदोक दो। या से तिनकुक अच्छे लगो।